lɛ a nubonu nubonu nɛ ya we zan tiburu a to li tun yi san toro we le mu omu nan mɛ lo yi lo omu na to ba nicoza we a se fumɛ lo bena a hɛro matete a hɛro matete a buna lo hinni mana wa le wosoni a zeni mi te